Wo ga kholo béni tou i tokhoniŋa igo makha wonati béŋé, kou do a na fouto nthiéguendi, i na séguendini ti béŋé gna, borma ni ŋa donoŋa, kholo ŋa noŋa, fo bé ga taŋana kati, kholé i ga fouto lona nokhoŋa, kholé ŋa noŋa, a guéni i ga bawouyana ti bol ni béni kou ya dono, yarkhata dima nganari wona boni gna woutou woga yiguéné tiya, ŋa simana kou yani yokou béni, wo gatini kholoni woga féyindini tiya koudou ni ŋa noŋa tiya wo ga soréné tiya.